So tawi mbeɗa yiɗi waɗde kerem, taw kosam alaa hen. Mbeɗe waawi waɗde hen ɓiɓɓe leɗɗe goɗɗe ko wayno ndiyam kokko en e ko nanndi e mun.